في يوم واحد نجم نتصور نمشي طروا كيلومتخ <hesitation> بون هو انا من لعباد لي نحب لمشي دنك نجم حتى اكثر من طخوا كيلوميتخ بون موش اجوغ اما كي يبدا هكا يجي مثلا نهارنقرر فيه اني باش نعمل مارش سيا <hesitation> نجم نمشي حتى معناها طروا كاطخ كيلومطخ سافا